ଏକ ଭଳ୍ଲୋ ଜାତ୍ରା ଜଜଣା ତିଯାରୀ କରୀବା ପାଇଂ ସଠ୍ଥିକ ଜଜଣା। ସମଯୋ ପରିଚାରନା ଏବଂଗ ବଜେଟ ବ୍ଯୋପସ୍ଥା ପାନୋଂ ଦର୍କାର। ଗଂତଵ୍ଯସ୍ତରୋଂ ଏବଂଗ ଜାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯୋଂ ନିର୍ଧାରଣୋଂ କରନ୍ତୁ ଦୁଫ୍ଯୋରେ। ଜାତ୍ରା ତାରୀକୋ ନିର୍ଧାରଣୋଂ କରନ୍ତୁ ତୁର୍ଫ୍ଯୋରେ ଜାତ୍ରାରୋଂ ବଜଟ। ତିଯାରୀ କରନ୍ତୁ <hesitation> ଚତୁର୍ଥରେ ଜାନୋଂ ଏବଂଗ। ଆପବାସଣୋଂ ବୁକ କରନ୍ତୁ ଦିନ୍ନୋଂ ପତି ଜଜଣାକ ପ୍ରସ୍ଥୁତ। କରନ୍ତୁ ଦଵରକାରୀ ସାମ୍ମୋଗୀରୀ କୋ। <hesitation> ପ୍ରସ୍ଥୁତ କରନ୍ତୁ। ସେସରେ ସୁରୋଖ୍ଯା ଏବଂଗ ଅଂତିମୋଂ ପ୍ରସ୍ଥୁତି କରନ୍ତୁ।